مرة في وسط عاصفة جوية خلاص سفينة غريبة جابتها العاصفة سد السفينة جت وطاحت على الشاطئ السفينة كانت مهربدة شوية ومتكسرة خلاص لكن كان فيها آثار أنه في أشخاص عاشوا فيها بعد ما فتشوها خلاص لجوا خريطة جديمة تكشف عن كنز مدفون من زمان.